inji namowo tatasse bhitegha blender ni gha do wawa nama tattase ghado wawa nama kayan marmari bana bikkon leddeh ghado wawa nama condi gha diggina ghado mari nyi'e ha der ghado vallita daga ta'ogo hunde maga yahugo petel